Okay giro, loge sumi akamus, naniu kak tang ngisen na wilson wagalang, enak minang ekeng. Ena naga wuk kuskus akalapang pana so tang ot gara rik vili sumem. Nak kuskus usigi tang laif, tang tangitol tana ina lain e tigak, kara minang ekeng e omo. Mamana tank wok ina aino la, tank non ina kulmua, ina vili inak ai sok ina ngen, so tang ot rik ken wogi ina ngen e tang, e pasalai aino ina tang vap lavu ina minang. Ena wuk kuskus panatang, aino kara tang sinsinuk aino gamon ro, aino ega imaima tang gan logina, mamana ot akamus gavek ga malang aino. Mamana o lava ga patakai lava, ga ulpuk lava gara kara minang elaklak, kula tang mamana ot ga lak, marmarai ina wua ga po lak. Tang mamana ot alu gavek ka malang aino gara kara minang garo mamana vivilai garo, kara minang akuvulai, <hesitation> ekara veka kalapang ina e ngenai. Etang, gan ang kara veko kalapang ina kara lain lava, kara kokog, gavek ka malang aino. <noise> Tang vap lavu ta mem e omo riga minang, riga ima aneng. Kamatan riga ima aneng e riga minang ekeng. Ega tokon powak tang patmanui e omo anos, tang makanuk e tang tivingou, pawak tang patmanui anos omo anos tang makanuk e tivingou, powak tang patmanui lakos kamatan patmani rig ima gaveko neri ule ekeng, neri patakai ga tokon mamana kuskus paratung ina aino, usigi inakas, pasin ina pasal la, pasal e rik minang ekeng, e rik me tamai ekeng, e riga lasinugi ina patu patmanui patakai ga tokon powak tang patmani lakos ekeng e omo, tang tivingou e makanuk. Na mem, naniu tang tivingou, tivingou sinuk la ule omo e kamatan lain riga makanuk, e rig minang kes, e na mem e ngeinai la e rik tamai ang im e tang ina patmanui nga ima ai e tang tamai ga me putuk. Giro, e tang ngen alu aino, tank ina ngen lavu, ina kua lavu, tang kain ngen alu ina vil aroi, e ngen gan ang gavek lava riga veko kalapang ina kain mamana ot aino aino rig ina ngen pok ina siva, e pal gan ang tang reis lava rik ngen reis gaveka po tokon pok ina siva malang aino inang pal gan alu inang e ta aino paliu ne tang lotu ga ima pakik e omo. Tang ina lain missionary we fiji riga suka ma ta lotu su omo ma me sinuk aimuk rig me mat ekeng e tang lotu ga inang e puk, ga inang e lovongai e inang lo kkamatan siva, ta lotu methodist ga ima ekeng. E tang ina non lavu ekeng riga minang pukani tang lotu methodist. E gara pal gan ang ne lo non pokak po inang logina mem etok pana mamana lotu pakik, rig veko kalapang pana tang lotu methodist lava. Giro, ina palpalangai nak kus pana giro paliu sumi na mi mik palangani kak etok. Naketok aro wo gavek. Tang malmalasup ina etok ga sinuk aro, gro sumi akamus. Mik ma palangan au logan ang kara etok siva. Kara mas kalapang pana kara etok siva tang ngala kek pakik logina riga veko kalapang etok siva tara, rik etok siva, rik pisingi etok ina lain patakai, tang eok tarak anos e tigak riga veko kalapang tana. <hesitation> Giro ina palangan au e ne lakos nak pising ro sumi tang ot wo nak kara veko paga ani, kara mas ima lo liu ina non lavu tara, tang ina kapul lavu tara, ina rig agai ira tang malmalsup atuman ina tang etok. Giiro, mik polonganau lo <hesitation> gan nang nak tarai malang rik veko malang lo gan anino ga tokon suai, ga tokon suai lo matana liu, tokon suai lo lain tarak anos. Pal gan ang, kara veko kokot malang aino, ga veko tokan suai lo matana liu. <hesitation> Ri e leve nan riga veko tokon suai, ri e vasanang riga veko tokon suai, <hesitation> ri emogounang riga veko tokon suai. E giro ina tang etok nak vili ina mik mas palangani, e mik mas kalapang pana so tang ot aimuk. Kara mas tuk aro lona, kara mas usigi aroi tang mamana etok ro ina kara non lavu tarang aino ina vu lavu tara la, <hesitation> kula kara vu lavu riga kava so ina ot, e riga kalapang pana tang mamanang ot akamus. Giro, ina palangani alu tang etok lavu <hesitation> alu tang ina wonglaia riga mo minang lo gan aino rik kalapang pana so tang ot ina <noise> pasul usigi etok ina siva. Giro, e giro paliu, giro sumi akamus lo tang ge logina, nak pising giro e na iesu kas wo gi bless sira lo tang gan ang logina, giro. ne lakos kak tang eok ina mit akamus mas palanganie mik mas usigi tang etok, kula tang etok gara ina vila pagai ira ina kara mas kalapang e kara mas usigi, ina kara tangitol alavu. Kara tangitol gi mas lokovai, kara pata vila long ngok e kara veko usigi kara mas long ngok, e usigi ina etok ina tara non lavu aino. Ne lakos kak tang etok, nak lak pagai imi sumi akamus, mik polongani so tang ot gaveko ro, or wo garo, tang ot faveko ro, pata usigi giro, kula lo gan logina rga tavei iau ina rak etok ekeng, e nak kus giro sumi nasi gi minang polongani kak tang etok ne garo giro ina palpalangai ina usigi ina etok e mik mas kalapang. Palpalangai etok ina non lavu ang riga pisingi lavu rik pisingi tang ina kulmua gan ina kulmua. Giro, e giro paliu, giro e nak pising ro ina kam a ngas ngas sik sumem akamus. So tang ot kara vili, non lavu kas gi minang kum para akamus ne lo tang gan a ngina gara nak me etok, nganu lavu gi aino ira e kana tang malang ngan to gi aino e hira alu, e kara tang etok, giro. Ne lakos kak tang etok ina a ngas sira akamus, e ina aino ira, giro paliu, giro paliu ina etok, giro, e giro akamus. Ne lo pal gan aino kara minang kara mas kalapang pana tang etok siva, ne tang etok atuman tara ina vo lavu aino kara mas kalapang ina etok siva e logina ina lain nga lakek logina riga veko kalapang ina etok siva, nik mas kalapang ina etok siva. Tang etok siva gi la pagai ira akamus ina kara kalapang, vo nuk veko kalapang ina etok siva, ne lava gi veko nap ro lava kara mas kalapang ina etok siva ina tara nera, e kara vo lavu aino. Giro, paliu e nak me sinuk ekeng wo nak vila pagai ina tang etok aino paliu, ne garo ne lakos kak tang etok, so gaveko ro kalapang tana na pising giro sumi, etok vego gaveko ro, di tana nak pising giro sumi, miga palangani, wo gaveko ro, larimi. Ngamu lavu gi aino ira, ina so tang ot gi vila pagai lo kana tang malang ngan to ne alu nak pising ro susi ekeng gara. Me suka tang etok gara ne tang etok giro lavui and akamus ne lakos kak tang etok aino paliu garo, aino tang gan ina vili ngen alu, kalapang pana kalapang tana ina lain tara, lain ina kokog, kara kusi rik ma e kara wok ngen e kara minang. E pal gan angina kara veko kalapang tana ina lain tara anos. Kara minang na tung kara lain rik minang e puk, rik minang e puk e rik me angas sira, e lo pal gan ara kara veko kalapang ina lain tara, kara minang sa na kara anos, kara kalapang tara ina rik minang e puk e puk lava gavek kara veko kalapang tari. E kara mas kalapang pana kara mas kalapang ro ina lain kata, kara tang vo lavu tara lo tang gan aino la, nga mo kokot asasaso, riga pasal asasaso, rik ngen iai asasaso, riga minang asasoso. Kara mas kalapang tani, kule ne gi a ngasig ira ina kalapang pana lain tara. Giro ira polpolangai, giro e loge sumi akamus mik kalapang pana tang etok gaveko ro, gara nak mi nang ekeng e nak vila ai nosi tang etok gara, ina nakara mas e kara mas usigi. Kara mas usigi so tang ot ga minang su ra akamus. E kara kalapang tana. Giro paliu, e nak etok pana so tang ot voga veko ro nuk mas kalapang. Aino, aino paliu garo. <hesitation> Gara va gaveko ro <hesitation> gan ina ngen e tugai, e kara wogi tang ai sok tal pan gan ang kara veko kalapang tara lava gura kain pasin gaveko ro ne aino gaveko ro angina kara mas tuk e kara mas aisok gara kara tuk kuvul aro ekeng e kara tuk kuvul ai e ne garo kara kalapang tana, e ro kara veko kalapang tuk kuvul ai kara veko kalapang ina kokot ai e tak kapulai gara e, e kokot kara kalapang tarag ano. <noise> Giro, giro nak etok lo ge logina, nak pising ro, e kamus, wo nau naga ro ne garo, giro ina angasik, giro ina aino iro. So tang ot naga kivili naga veko kalapang tana mik angasik, giro akamus, <hesitation> giro paliu, <hesitation> giro, e giro paliu nak pising ro akamus, giro paliu e nak vuk kuskus pana, gan lagina gara ki sang gaveko ro gura, <hesitation> kulis, kulis e puk usigi kak etok gara ina kain vivilai ina lagina gan pakik logina gan aino garo. Giro loge ro sumi akamus nak vuk etok pana tang vivilai ina tang lain lavu e laklak lava. Kak malmal sup ina etok ekeng usigi kara minang gaveko malang aino gan pal langina gaveko tarai kilai nak kara ina lain in nak kara ina lakek lo community tara, malang ga veko tokon sevis gi ma ina angasik ira. Rik tarai ira e rik veko kalapang pana tapan ot ima kara mas tarai rik toni mamana ot etang e kara i gei ri, rik kus pana gavek e rik kus ana gaveko ima kes, okay e, e, nak ri, rik suka tang sakai sia e rik latuagi lo kari bak e rik kuskus pana, eni kara tang ina lakek ina kapul tari. E nak kara lain lo siva rik mirang tarag au neng e kara veko kalapang pana so tang ot wogi sang e kara sa minang, e nari rik kalapang pana kapul tari ne ara rik ngen i tang ina lieng tarag ina angasik ira e rak kara me sinuk auneng, e lo gan ang ga tokon angasik gima au neng rik mas lisi sura. Kain, kain ot kara kalapang tarai mamana ot, mamana pok gaveko malang tarag aino, pok kara ngeni lagina kara sa ngeni pok ina non posok ina parangan aino kara ngeni pok tarag kes lo siva e ina non lavu aino riga kapisi, ngur, tang kau, tang kala, tang tapiok so tang ot kara ngeni eta non lavu aino kara pok. Gara pal gan ara ngen e puk kara tang laif style, tang ol pakik kara me ngen. Tang laif, tang tangitol ina aino, kara malang tangi tol angina gari aino garo kara ngen mamana ot tang pok ina siva e gara kara ngen pok ina non posok. Giro, e nak kus auneng, so tang ot naga veko vilai pagai ina mi veko kalapang tana, aimuk non lavu kes gi aino ira ina e kara tang malang ngan to gi vila pagai. Ne kisang kak etok, tang malmalsup ina etok, giro paliu, e aimuk wo nak vila pagai, naga veko bus aro nak vila pagai, giro